सरकार वालो बाबो वारू रोहे तीज अपने पैशा ने पोली आर्थिक रूप। से अपने जेचे मज़्बूत होई सके पोलो मतलो बाबो ती कहेरो है कि। गरीब माणसी है और मीडिल क्लास वाला ता पोलो काई कोर रहे हो। कि पोल ता मीडिल क्लास पर गणों टेक्स लगाई रहे थे ते अतार कोहे। कि अव दस लाख रूपया बारा लाख रूपया पर काई टेक्स नहीं लगाडे। ते लोगने पसे पैशो रहे जाए ते उगहने आर्थिक इन्री मदद हुई जाए।